daman faɗina wuya an aina ishebu shikenan saina gabi nagabi riya nani gafko riya nani meno, nani meno ki riyak di shikenan saina gabbi ko na biɗe komshine na gonno de'i nani meno ki de'i nani meno ki de'i an yana inabu saidai na nditu na jakka zuni nani jakno zunimmi shikenan saina matinsu a de'i nani matinsu de'immi shikenan saimu itu de'izi to daman nabeɗi wuyammi na hinɗa misali arfe bashumoɗi, na in hinɗa karfe bashumoɗi arfa hordo ito saina te woto na intuko wotummi shikenan saina biɗa dabbobimi sannan gonno de'i na in meno ki de'immi na ina 'yabu sai- saina gab monsum na inhiɗa ki monsum shikenan moiko misali ki awa mono inni duwar na itinni shikenan saina hinɗe na'e sallah na in iko sallammi shikenan saina nɗeno- nɗeno saini manno riya, na eh meno ki riyammi na ndino iko wammi azk- la'asar ito shikenan saina eh sallah na'e iko sallammi to nanema na manno korimmi sannan sain goitu mara nana iko marammi kona koreno korimmi to shikenan saina menno. nani meno shikenan anni ingafa 'yabu sai in gaf moisum yagi, ahto ko gafa moisum ba gotko ruta miya? ɓeɗi na itinni banda ko gofa moisum han ɓe'ina ko godibu to sannan na- na- nako inɗeno ki monsum shikenan saiko babaɗi nawuyo am saiko matko kori, nako matko koriyo, nako meno ki riyammi shikenan saiko ga milla kosoma hada af eh ka am yasiba ka'a amma ku ɗenotku ka'a ai zaibu kamata ku eh ruta yoto karmu ɗe dagaɓa a ɗeno ka'abu ruta an lokashinni agaɗanni.